वैक्यूम क्लीनर मसीन एक कमरों थै साफ करनै मसीन चा। जो फर्श चटाई कूणो कूणो धूल खौड कटक्यार थे साफ करदी।